मैं नाश्ता मा जु ची नमकीन खांड पसंद करलु अर वन भी मेते मिट्ठू भोत ज़्यादा पसंद नी अर सुबेर सुबेर ता मैं मिट्ठू नई खे सकदु अर इले मैं नाश्ता मा नमकीन खांड पसंद करलु अर नमकीन मा मैं आलू पराठा खे सकदु छो उपमा खे सकदु पोहा खे सकदु छो।